Mɛka dɛ abowa ɔkra anaa egyinambowa <noise> abowa yi yɛ abowa bi a odzi ne ho nyi, obu ne nyɛma gu - n'enyiwa gu ndzɛma bebree do <noise> anadwo ɔye ndam ara yie. Tsetse ne yie a dze a emmfa mma n' no ɔmmfa ne nsa nnka <noise> kakra biara a obenya no so n'enyi sɔ. <noise> Ɔyɛ abowa bi so a odzi nokwar ma wo hɔn a mpɛn pii no wɔnye hɔn tse <noise> na sɛ abowa fofor bi mpo tse dɛ ɔwɔ reba no wuranom hɔn do a anaa n'adɔfo do <noise> wotum nye no ko aaa yi dɛm ɔtamfo no fi hɔ ntsi muhu dɛ ɔno nye abowa a ɔda mu su edzi papaapa.